Uzəng uparəm ushaɗing uneɗing utukun ukpa̱ɗing ufangshat una̱ne ufangzəngtəng ugba̱pchi gba̱pchi ama̱n pa̱ zəng gba̱pchi ama̱n pa̱ parəm gba̱pchi ama̱n pa̱ shaɗing gba̱pchi ama̱n pa̱ neɗing gba̱pchi ama̱n pa̱ tukun gpa̱bchi ama̱n pa̱ kpa̱ɗing gba̱pchi ama̱n pa̱ fangshat gba̱pchi ama̱n pa̱ na̱nne gba̱pchi ama̱n pa̱ fangzəngtəng isəm parəm isəm parəm ama̱n pa̱ zəng isəm parəm ama̱n pa̱ parəm isəm parəm ama̱n pa̱ shaɗing isəm parəm ama̱n pa̱ neɗing isəm parəm ama̱n pa̱ tukun isəm parəm ama̱n pa̱ kpa̱ɗing isəm parəm ama̱n pa̱ fangshat isəm parəm ama̱n pa̱ na̱nne isəm parəm ama̱n fangzəngtəng isəm shaɗing isəm shatɗin ama̱n pa̱ zəng isəm shatɗing ama̱n pa̱ parəm isəm shatɗing ama̱n pa̱ shatɗing isəm shatɗing ama̱n pa̱ neɗing isəm shatɗing ama̱n pa̱ tukun isəm shatɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing isəm shatɗing ama̱n pa̱ fangshat isəm shatɗing ama̱n pa̱ na̱nne isəm shatɗing ama̱n pa̱ fangzəngtəng isəm pi neɗing isəm pi neɗing ama̱n pa̱ zəng isəm pi neɗing ama̱n pa̱ par isəm pi neɗing ama̱n pa̱ shatɗing isəm pi neɗing ama̱n pa̱ neɗing isəm pi shatɗing ineɗing ama̱n pa̱ Tukun, isəm pi neɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, isəm pi neɗing ama̱n pa̱ fangshat, isəm pi neɗing ama̱n pa̱ na̱nne, isəm pi neɗing ama̱n pa̱ fangzəngtəng, isəm tukun, isəm tukun ama̱n pa̱ zəng, isəm tukun ama̱n pa̱ parəm, isəm tukun ama̱n pa̱ shatɗing, isəm tukun ama̱n pa̱ neɗing, isəm tukun ama̱n pa̱ tukun, isəm tukun ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, isəm tukun ama̱n pa̱ fangshat, isəm tukun ama̱n pa̱ na̱nne, isəm tukun ama̱n pa̱ fangzəngtəng, isəm pi kpa̱ɗing, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ zəng, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ parəm, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ shatɗing, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ neɗing, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ tukun, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ fangshat, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ na̱nne, isəm pi kpa̱ɗing ama̱n pa̱ fangzəngtəng, isəm pi fangshat, isəm fangshat ama̱n pa̱ zəng, isəm fangshat ama̱n pa̱ parəm, isəm fangshat ama̱n pa̱ shatɗing, isəm fangshat ama̱n pa̱ neɗing, isəm fangshat ama̱n pa̱ tukun, isəm fangshat ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, isəm fangshat ama̱n pa̱ fangshat, isəm fangshat ama̱n pa̱ na̱nne, isəm fangshat ama̱n pa̱ fangzəngtəng isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ zən, isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ parəm, Isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ shatɗing, isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ neɗing, isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ tukun, isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ fangshat, isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ na̱nne, isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ fangzəngtəng isəm fangzəntəng, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ zəng, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ parəm, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ shatɗing, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ neɗing, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ tukun, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ fangshat, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ na̱nne, isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng, igba̱l pi zəng ku zəng, igba̱l pi zəng ku parəm, igba̱l pi zəng ku shatɗing, igba̱l pi zəng ku neɗing, igba̱l pi zəng ku tukun, igba̱l pi zəng ku kpaɗing, igba̱l pi zəng ku fangshat, igba̱l pi zəng ku na̱nne, igba̱l pi zəng ku fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ fangshat, Igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ka̱ ngba̱pchi ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ka̱ isəm parəm, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm parəm ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm shatɗing ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing ama̱n pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng Ki isəm neɗing ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm neɗing ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ki isəm tukun, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm tukun ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm kpa̱ɗing ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng Ki isəm fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ na̱nne pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm fangshat ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ki isəm pi na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ki isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ki isəm na̱nne ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm na̱nne ama̱n pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng ki isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ki isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm na̱nne ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm pi na̱nne ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm na̱nne ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ki isəm pi fangzəngtəng, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ zəng, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ parəm, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ shatɗing, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng Ama̱n pa̱ neɗing, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ tukun, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ kpa̱ɗing, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ fangshat, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ na̱nne, igba̱l pi zəng ki isəm fangzəngtəng ama̱n pa̱ fangzəngtəng, igba̱l pi parəm. I kung wanta iga i kpan igba̱l pi shatɗing, igba̱l pi neɗing, igba̱l pi tukun, igba̱l pi kpa̱ɗing, igba̱l pi fangshat, igba̱l pi na̱nne, igba̱l pi fangzəngtəng, ikalong pi zəng, ikalong pi parəm, ikalong pi shatɗing, ikalong pi neɗing, ikalong pi tukun, ikalong pi kpa̱ɗing, ikalong pi fangshat, ikalong pi na̱nne, ikalong pi fangzəngtəng, ikalong pi gba̱pchi. Wanta iga ichu ìkalong ikalong mmak nkung iya̱m na ta ki itarok